<noise> Iwigne bougba kane mola yersi bougma totaghi mo sertaghi, mo serta mo roumtou mo yobéghi. Serténe tagname ibitini biti, serta takane, serta losa kane fénan, babiyone kane. <noise>